Mi yidi faturu ngam do vowra be himbe masin, wala ngata wadan ko a vi ndu bo. Faturu do mari de'itaare wala torra himbe do nyama ko hebi pat.